शिक्षा समाज के एक आकार देने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। यह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं होती है बल्कि संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए भी होती है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करत है। जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकत है यह एक व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और आर्थिक विकास में सहायक होत है। शिक्षा समाज में समानता का बढ़ावा देत है और विभिन्न वर्गों के भी <hesitation> भेदभाव कम करत है। यह लोगों को आसान अवसर प्रदान करत है जिससे समाज में एकता और अस्तित्व को बढ़ावा मिल सके। और शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करत है।